حالياً <hesitation> بشتغل على نفسي, في تحسين مهاراتي بمجال جديد في العمل, ومتحمس لإني اشوف قد إيش اتطورت, هذا ممكن يفتح لي فرص جديدة بالمستقبل, فرص كثيرة يعني كنت محروم منها قبل ما أتعلم هذه المهارة يعني بصراحة, الحمد لله اللي وفجني لكد.